<noise> am safa ih fofo <noise> am nani. Rakane hom safa huan am mesewohi nyufaya, am ese hu < <hesitation> wohi nyufaya am hili ni amba monenete amda yanane te pangi pangsiste <hesitation> safa <hesitation> sofa walawaya, kalo amikem tenerate am fatara tuif fofona mano. Supam fatara bisa sinara <hesitation> am muna amdodo amrdara rane, amda ulura tua amdafatara. Am hil haka kotoreme dari amda <hesitation> langasa. Am ese ni amda wai haka ulwa inam. Am hili hua anin, ifa fou nama am huna, am muha amdahake. Amdahake sef, am funa. Sinara am tebu, amtebu hua anin, am huna hoholo, am ese amtebo niara. Itam iyam supaya amhuna. <noise> amhuna amtebu hoholot suapay nikaa bolo nafuk. Hakeme amhuna hoholo <hesitation> <noise> am hili am dadara anime amrohoto ifafona maleo. La supaya am dadaraneme sinara, am hil amdaraneme am uruki tu fofouna hoholo panika isem am dadaraneme awakte. Amdadarani amam amroho, am mistena am huna hoholo. Amdadarani me ar sinara.